Ny fomba ifandraisan'ny vorona: raha ohatra izy ka vorona mitovy karazana dia mifandray tsara fa raha ohatra kosa izy a vorona samy hafa karazana de tsy mahay miaraka fa na mifamono na mifangalatra toerana na mifangalatra hanina.